Kua alfombra jaeko yandero ömopöra vaera, jare ɨvɨ jakukatu vaera, aguiyeara vi iröɨja yande kearenda, aguiyeara ɨvɨ röïja re ñapïrö